اكتر اكل ريحته كعبة و مشهور هو البصل لكن نحن عندنا اكلات ريحتها عفنة خالص برضو و ما اي زول بيقدر ياكلها إلا يكون متعود عليها زي الكول و الكجيك و التركيين